жұлдыз фмде таңғы шоу
ал достар жалғастырамыз дәл қазір бізде тікелей толқында мхм актриса
кино және
театр жұлдызы мхм
керемет әпкеміз қарапайым ақкөңіл сұлу деп жалғастыра берсем енді көп
жұлдызай дүйсенбиева қайырлы таң жұлдызай ханым
қайырлы таң қайырлы таң қал жағдайыңыз қалай
жақсы үйдеміз ғой сол
басқа не істейміз дейсіз ба
басқа не істейміз иә ерте тұрып алыпсыз ғой енді
енді ерте жатқаннан кейін ерте тұрыватырқ не істейміз ммм
бәрібір қайтадан ұйқытаймыз
күнде тамақ жасау ма
айтпаңыздар мә мен айттым карантин бітсе кухняға карантин жариялайтын шығармын
ой айтпаңыз енді фантазия жетпей жатыр ма енді қазір
уже таусылватыр
көмектесіңдерші дейсіз ба кейбіреулер жазып жатыр мына жерде
фантазия жоқ дейді не істейміз деп ыыы кәдімгідей сұрақ жолдап сөйтіп жатыр енді мына инстаграмда көріп жатырмыз иә иә иә
енді жұлдызай ханым бүгін қозы көрпеш баянсұлу күні
а айтпақшы мерекелеріңмен рахмет
екеуің де бойдақсыңдар ғой да иә
ііі жұптарыңды табуларыңа тілектеспін
әумин әумин әумин айтқаныңыз келсін
енді жұлдызай ханым і өзіңізде сондай бір ы ғашықтық хикаясы бар ма
ііі ғашықтық хикаясы дегенде өзіме байланысты ма
өзіңізге байланысты
ааа күрсіндіңіз ғой
ғашықтық хикаясы білмеймін хикаяға жатады ма жатпайды ма
мен деген сол өзім
отыздан асып тұрмысқа шыққаннан кейін мен оны қатты хикая деп қабылдамаймын
кімді көрдім соны алып кеттім дейсіз ба
иә ол мен үшін қалыпты жағдай іхі
отбасы болу ы ана атану деген сияқты
сондықтан ыыы білмеймін енді бірі біледі бірі білмейді бірақ ыыы
әр кезде айтып жатамын ғой енді мхм осылай таныстық осылай таныстық деп
нысанадағы дәнекер мен айтамын постоянно
дәнекер дәнекер мхм өмірлік серігім өмірсерік деп
құдай өзі солай жасап қойған сияқты бәрін иә
өмірсерік ағамызбен енді бақытты баянды ғұмыр кешіңіз
енді карантин болып жатыр мынау енді қалай өтуде жалпы
қатты қиын емес па әсіресе өнер адамдары енді той дейді
ііі сіздерде шығарамашылық анау көрсетілімге қойылымға дайындық деген сияқты бар
қазір енді тыныш барлығы
ыыы шынымды айтсам сондай бір қатты қиыналватқан ештеңем жоқ мхм жеке өз басым
ыыы өйткені жылына бәрібір бір рет бір осындай тыныштық керек қой адамға әрине
ы әрине енді бәрі адам тыныш болып қалғаннан кейін бір ыңғайсыз екен да бір өзің демалыватсаң білінбейді екен
ыыы ортасында өзің демалыс алып отсаң мхм
ыыы сосын мынау көшеге шығып қалсаң адамдардың бір біріне бүйтіп
андай бір андай көзқарас болады ғой бір қорқып
в общем бір сөзбен айтқанда жөтелуге түшкіруге қорқып іхі
і үйде де түшкіріп қалсаң уайымдап қаласың кәдімгідей іхі иә
ы ал енді былай қатты бір сондай ауру туғызыватыр қиналыватырмын деп айта алмаймын енді әрине ішіміз пысады
бірақ іш пысуға уақыт жоқ таңертең тұрамыз завтрак ішеміз одан обед обедтан кейін кешке не тамақ
оның ыдысы бар дейсіз
не істеймін иә оның ортасында ыдыс жуамыз кір жуамыз
кірді қолмен жуыватырқ қазір кішкене физзарядка болсын деп ііі
әйтеуір бір қимылдайық дейсіз ғой
иә енді не жасауға болады енді іхі күнде полды үш рет жуып әйтеуір өтіріктен айналып айналып
енді әйтеуір не жасауға болады үйдің ішінде соны жасауға тырысыватырқ мхм
ыыы кішкентай қызымыз бар мхм ол догонялка ойнайық дейді сонымен ойнауға тырысамын
бірақ шаршап қалыватырқ соның өзіне
жақсы ыыы жұлдызай ханым енді қазақ еліне арналған бір тілегіңіз болса бүгінгі мерекемен құттықтап
ыыы бүгінгі қозы көрпеш баянсұлу мерекесімен шын жүректен құттықтаймын
барша қазақстандықтарды қазақ елін
ы әрине карантинде жатырмыз
ыыы қазақтың ы жалпы елдің басына ауырлық төніп тұр
бірақ дегенмен ы ол нәрседен жеңіл өту үшін әркім өзінің жаңағы ыыы самовнушение дейді ғой иә мхм
өзімізге дұрыс жағынан таңертең тұрғанда бәрі жақсы болады деп жақсы нәрсені ойлайық
міне жақсы мерекелер болып жатыр мхм
сондықтан ыыы барлықтарыңызға осы мерекеде ы алла жүрегіңіздің тыныштығын берсін әумин
жұптары жоқтар жұптарын тапсын әумин әумин әумин иә
содан кейін мынау бір карантинді аман есен осы бір үлкен ііі ауыр індеттен құтылайық аман есен мхм
м көшеге шықсақ маскамызды ұмытпайық
барынша қолымыздан келгенінше ііі
енді не дейміз елге бәріміз біргеміз бір бірімізге қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз
қанша өнер адамдары да көмектесіп жатыр алла разы болсын мхм
ы сол иә қай кезде болса да бірге болайық рахмет
инстаграмда болса да телефонда болса да иә
жақсы жұлдызай ханым көп көп рахмет сізге
ыыы осылай уақытыңызды бөліп ы біздің тыңдармандарға деген тілегіңізді жаудырғаныңызға алғысымыз шексіз
дәурен звондай беріңдер
жұлдызай ханым рахмет күніңізге сәттілік
сау болыңыз іхі
мінекей достар бізбен тікелей толқында болған дәл қазір актриса жұлдызай дүйсенбиева мхм